दिश्वस अनुग्वत मेसिन् हव जुन्तो, अमे जुन्तो हितु हति दि एकु कोरिबोहि दर् करने। दिश्वस, मन जुन्द् बिलक्, मन अमर् जुन्द् बिलक् बसन् असे, बतोन् असे, बसन् बिलक् असे। तो हेब्लक् अकल् दिश्वस, लिके वसि मेसिन् हव जिस्ने, दिश्वस तो अकल् दिश्बिलक्, बसन् बिलक्। तत ये दिश्वस होमै लिल हल्क्, तत ये देतेर्गेन्त् जुन्तो अमे उसे कोरु, लिके, पोव्देर् हव, लिकुइद् हव, जुन्तो, मन अमे उसे कोरु, दिश्वस कोरिबोहि करने। तो हितु, तत ये देतेर्गेन्त् हव मेसिन् तुत्, मेसिन् तुत् बखि हते निजेर्, दिश् तो सफ कोइ दिपो। मन वश् कोइ दिपो, तत वितुर् पानि थके, सो पानि दि निजेर् वश्, अरो सबोन् दि जुन्तो वश् कोइ दिपो निजेर् निजेर्। अरो वश् कोइ दिपो निजेर्, प्लुस् अरो हेतो दिश्बिलक् हुकबो करने, हुकयो दिये, प्लुस् हेतो एतो तिमे लिमित् थके जे, मन एतो तिमे लिमित् कोइ दिपो अरो, नो व्हत् हप्पेन्।